إي طبعا المشاركة في الإنتخابات وايد مهمة لأنها حق و واجب بنفس الوقت ، أنت بيدك بتختار مين اللي بيمثل أفكارك مين اللي بيمثل توجهاتك و بتحدد مصير بلدك ، ف أنا بعقتد إنها واجب عليك ميه بالميه إنك تدلي بصوتك في الإنتخابات و تختار الشخص المناسب لي قيادة الأمة.